<hesitation> mutsinjira tsefu tsikhumenyanga vulisiku kwanza nende tsinjira tsikhutsanga mapato tsinjira kama tsijiranga ewe nova omundu nofwana ori mofwananga kenye kwanza eshindu tsyo khuranga ove nende <hesitation> witambue shichir nokhatambue olanyalanga okakholanga fundu fuli iliwanyi nende kenyekhana okhuchaka nende ori mwa munyolanga amapato kako okhave nende omuoyooo khulanyanga kurii omuoyo kwa imbotokha tawe ikhava nende omuoyo kwa wivu tawe nolengele kama kw mfano noli noli omundu wa kawaida mwanabiashara khuvole kenye nolakusianga ofundu okhava omundu wokhwibyanza okhava omundu wamadharau kenye no okhava omundu wakhulenjela vandu olananga eservice yiyo khulenjera ori uno mundu fulani alambestia shina wuno hata esie wayasinya, una hata esie sinenyangab akuna ano afundu tawe. Noli omundu wo okhukhola <hesitation> aa ebiashara kwa mfano, vavaa no mwoyo ori kweneko onyolanga ama ori olatsanga nokhaywa wava omundu we biashara ove omundu wokhuchakulanga avandu volakhudumianga ovemo ovubaguzi onyole wushisiye okhunyeka avundo khu biashara yeuwo shichira neyiyo olavoriranga avandu ari aa hata nekhola shindu fulani shiuma shimulakhola kwa mfano onyole omundu ukhurevile eshindu muinjira ya kala nomuvolera ori akha ewe hata tsio ama omuvorere ori etsisendi tsitsyo sitsili tsa maana khuisie tawe. Nolengele omwima shinga kwenoko shikuli omwima kwongela okhupira omufano khumundu umanyire avandu valakhukhonyanga ama umanyire omuhimu <hesitation> kwe biashara iva nolakholanga tawe kenye nolakholanga ebiashara kwa mfano nopimanga ofundu fwokhutsa khukusya vandu khusoko kenye ove omundu wakhava omundu wovukorara kara ovunyishi tawe onyole olatsia okhulima eshindu olatesamo afundu fundi ori alapima amatuma olatesamo amatuma amavolo. Novaa ori olapimanga imbolera watola amajina nokusia avandu amuchele ochanganyanga kwaviua, ndivyo ololanga khuiwe umanyire ori okakholanga amakosa lakini iwe shichira kulakhulisianga oshendeleanga na omwima kuli kwenoko sikuli omwima omulai taa omwanabiashara kamili kenye ove mundu uli wasi kenya nolakholanga ebiashara ino olenjele shindu tsyo khuranga aim yiyo yakhunxa ebiashara ni shina wachaka ebiashara inoikhukhonye mutsinjira tsitsio kenye onyolemo esavuni kenye onyolemo amahitaji kako kosi nee sijila neshindu shalakhukhonyanga kenye wirusie sana nolenjele kw mfano nova omundu orii wa mwichuka wava nakusianga ofundu kusia ofundu khubei bei yenyekhane, kusia ofundu fuli ofundu fyaa fuure handi yenyekhane kusia ofundu fuli khutarehe lenjela ofundu fufyofuno ori fulexpire noshili khwelrsia omundu fulexpirenga no fushili shindu sholelesianga omundu lenjela ori neshindu shenyekhane nomba tawe nakholaorio kw mfano nol nolenjela niwesia <hesitation> omundu eshi shindu shiviyire. Hata nembaesie sambana kalukha khandi okhu vukula mweuoya omwala kusianga tawa no olanya vali licha ya hataesi anawanikwa si chemumuoyo ewe wesiola vaaolalusanga shijila makastoma keuoka latsanga, kenye omusafi kwonye lao khula kaira avandu vavo. Kenyeo manyetsi njilao riinjila fulani khulainii nonende kaya nende kastoma wanje endi khwendelea khuri khuri owen kola pimanga amakhuvakako, manikavee ko khwelewana na vanduvulayi, kenye nola kholangae biashara owashoni yetsao khuvuriraari vulano engwamiree weuvere omundu wemanyire shenyotre nishinonendeshino nenyanga ungopie. no limundu mwanabiashara omulayi mwene kenya wiyame okhonye shijilano munduu mukhonya nanga ala khukho omukhonye alapo asante khandi alakalukha noola nyolava liebiashara yeuoya lasts angavulayi. No lenge khupima funduo ritsi sikari tsino khukhula katsisa vuni amafura erati, li yovano larumishilanga onyalanga vali kenye ivee yeshipi moshili haki. Shichira wanyola wanza okhukhong’o ndaka eratili ino olakhalakanga nobunguza olalombanga etsikilo tsitsio vyenovo no vywifi muinjila yo vywimbikiti vyenovo no vywifi mani siwenyekhane taa kenya nosava avandu okusie omundu eshindu ama orusie esarisi yeuo khumundu bila okhuchakula olalenjelanga orii aa wuno no mwalimu lakha enzei emuudumie vwangu alakasirika alatsia ne kajila owasho witsile auma ekasi ufware ori mwafare vutswa rejareja olachakulanga ori au ori uno no mundu we tsitavu lakha ekhole shinakholanga alinde ambele amale khemukusie kenako na makosa nolenjele kwa mfano uvele khubiashara ewe kasi yiyo olakailanga avandu mwewii- iinyire olavoriranga omundu ori niwenya okule nowinya oleshe, hani hata ovulakho haja taa olavoriranga sotsia wafungula liduka lilio wikusie mani ova wachaka ebiashara uvele nende amalengo ko khuudumia avandu ili onyole amapato kako onyolanga kama ori olalusnga makastoma mani olakhaywa khutsia ivwenu iyo olakhaywa sasa nolenjerekenye mundu wo khurileta na vandu vulayi sana kenya vuli eshindu shisho shokholanga ove nende uwasi orusie esavisi yiyo muinjila indeyi injila indi ya pole. <hesitation> nowadumia avandu wechesie ovuyanzi shindu nonyore likoso likholeshe ukusiye omundu eshindu shiviyire manya okhunyenyekeyavasavw amusamaha shichira okharire no khu witsukhane lakin wava ekiburi khubiashara yeuwo onyolanga vari solatsakho avundu ta echangamoto tsyebiashara tsino netsinyishi lakini kalalondakha nende ovumakini vyeuwo, okhwiruma khweuwo nende okhwirusya khweuwo nende ori tsinjira tsyolasaviramo avundu olanyola vario olendeleyanga olayanza ekasi yeuwo okhutasakho oo <hesitation> nolamenyanga <hesitation> tsinjira tsyolamenyilamo na vandu neshindu crushol sana. Tsinjira tsyolamenyilamo na vandu kenye omanye emienendo chavo kenye omanye ari wuno ni baba kenye emwe heshima umanye ori wino ni senje kenye ekhole shino eweshime, emanye vuli eshindu navutsa wanyola uvele omundu wuavundu somanyanga avandu veuwo va karibu taa somanyanga efamili yeuwo tawe, somanyanga ori shindu fulani fulani nekhola tawe somanyanga hata etsimila nolengele etsimila <hesitation> khumaisha kefu khuvele nee tsimila. Somanyanga ori shindu fulani fulani nekhola nava natsanga ekinyume tawe kw mfano kenye noli orie emila iliyo ya khupirakho amufano kenye amanye ori ewe noli omwana weshisiana ama weshikoko omundu we familia yiyo somanyari simu nyala okhuserirana ta, tsinotsyo no fundu sana fulee fulakhakipa khukhweheshima olatambulika alafu khandi nomenyire na vandu kenye otsunge tsinjira tsieui omanye ori shindu fulani nende fulani noa makosa kwa mfano ove niwira mmaisha kama ori orumushira ofundu fukhenyekhane kama ori amalwa khumela eitsaka kama ori okhurumishira etsitsaka ewe kasi iyo nomeere nokhuranga avatsyo nokhuranga avatsyo sikenyekhana tawe fundu funo nofundu fulakhutufia khandi fukhwinonilanga afya yeio noshili khumanya tawe onyalanga uvere tsa kijana mundu mulayi mwene lakini weyeraa tsa mumalwa omelanga wafwana lukano sili omundu wa vandu vanyela khuwa heshima taa ewe mwene ovulakho heshima siweyepanga tawe siumanyile kenye ekholee shindu fulani wakati fulani mani onyalanga varii khutsia ivyenu eii alafailanga mufundu fulani kw hivyo nomenyile avandu kenye omanye ori shindu fulani shenyekhane kenye omanyeori awandu vemenyire nnavo. Shindu shinatsistsanga okhukhole shino valeyamana ninasho neshindu shii eshima kweli kenya omanye ori kama ori kwa mfano mufamili ino ashindu fulani amalako fulani nekhola nava ekinyume ama nava sawa nee avandu vali ivyeni wanje vakuka vandu vosi valayatsiwa ninesho kwa hivyo kenye wicheche muchinjira tsitsyo omanye ori shindu fulan neshileyi nomba tawe kwa mfano kenya generali nokhola eshindu ewe omundu wa machesi okholenje ofundu futsya ivweni okhole ofundu fulakhwongosa kenye okhole ofundu fulakhuwaa omusimamo nende fulakhutambulisha mueria ama avandu womenyire fundu fulakhwelesia heshima olanyola vari olendeleyanga ovulayi mutsinjira tsyeuwo <hesitation> likhuva lindi nikwendelea khandi <hesitation> avandu va khumenyire khamenya <hesitation> khuwere nende <hesitation> emwenendo tofauti tofauti nende emisimamo niwitsa mm. Avuleka we imani yefu. Kila omundu une imani yewuwe imani yefu kila omundu une imani yewuwe imani neshindu sha maana sana. efye kama vandu onyolanga noli imani, khuvole khuri imani kama ori yo mukristo kuwo omusimamo kwo fundu fukhenye khandi okhole khandi fundu fwenyekhane fuli nende ekinyume nende imani yeuwo. Kwa mfano omukristo, omukristo sikenya okhusishe mumakhava ka ovwalifu tawe khuvaa omukristo imani yeuwo sikenya ikhakhwalawa okhwanza okhunyekana na vandu okhwanza okhukosanisha avandu womenyire okhwenza khuranga ovasho khwijila tawe sikenya ovee omungu wo khuwiva, kenya e over omundu wo khwira avasho, ama okhuchochea taw, kenye noliavundu, nonyola avundu vakhayane omanye ori narumishira njilira shina, okhuambanisia avandu vano si vari olendeleanga akhuvabomoka tawe, omundu ulinende imani, imani ili kamalo mumakhuva ko fwitina makhuva kaa okhumonya avasho onyole wikhale mufukundi alamonyanga avasho amakhuva kokhuwelesia omundu, amawaidha kali dhaifu olavariranga omundu ori mrere esumu hata awundi mushakhulya khukhole eshindu fulani fulani olarumaa owasho ari tsia khumukanga okhole shino khola shino sikenye imani ikhuruuse okhukhole ofundu furio ta. Mundu uli ne imani kenye ove mfano kuli omulayi khuvasho kenye omanye ori avashanje vano mwa khumenyire shindu fulani fulani shilakhulinda ovulayi na mafundisho kosomanga, muimani yeuwo ino. Kenye omanye ori maandishi kano nende khugroundi khuno kalakhukhoya kw mfano nolengele kama uvele omundu wa imani umukristo kenye nomenyire avundu ovore ori <hesitation> okhukosana sukhuli okhulayi tawe year okhupana okhuyivana vuli isiku, okhumonya avatsyo shichira eshindu shenyekhane tawe shilakupomola okhuborira omundu ori uu ovwifi ovwifi vunyishi okhwanza khwivira avandu novanyeka okhumera olanyekanga avandu fulaponola ovutengamano byefu, niyo ekasi yo mungu wa imani kenyakha ovenolakhola kenye wiyama ori uvere omundu ulitofauti na ovatsyov be wirusie okhwejesia abasho bano tsingila tsili <hesitation> tsili tsa awene muchendele alala kwa mfano kenye nonyola owasho alakhubolelanga ari iwanje eyo kavere kari iwanje eyi omusakhulu yangasianga iwanje eii vana vanje vakhaywa okhusoma vukhala vwakhuvurera washo ori ikase ong’ang’ana onyole etsnjira tso khuu uu khwambu khulakaya na musakhulu wowo olarumanga msa alamwetsanga ori tsakhumukanga avundu fulani yeneyo silikhu resolution tawe volira owatsio yekase vora washo ori itinyu ove nende imani. Mwelesie omawaidha kalamee kalamjenga. mwelesie amawaidha amaleyi. kala kalachangiya etsisheda tsivali ninetso tsino amu <hesitation> kavavurirakho vonyole vari valambasuanga alala kenya nonyola omundu <hesitation> kwa mfano mundu umelanga nokhuyochesia naranga avashe mkaye ori shindu fulani fulani yera okhumera khuno tawe murorire ori lakha amalwa kalakho inonia. Ngangana omwechesie etsinjila ama omwekhesie mwanye la okhungangana alakhane nende ovumesi. Mwechesie or eshindu fulani fulani. Shilakhwinonia mani olatuvanga wenavo niichwo we nende imani ili kamili. Khulondakha nende amaisha kaimani ewe kama omukristo kenya ovee omufano kuli omulayi. khuvasho mani omanye ori <hesitation> maa mafunzo kosomanga nikakolava omwongozo kwa khuranga okhulinga avasho okhwambasia avasho okhulera omulembe wamumenyire. nende ovutengamano vuli ovuleyi. Ne wanyola khulamenyanga khurio. <hesitation> ee <hesitation> khulava nende utungamano amulayi vulieshindu shikhwa lakhola olanyola vari khwalafani kiwanga. Omundu uli nende eyimani ili imara avetsanga omundu munduu wa matendo kake kavetsanga kanyoroka sana kwa mfano olatsia. Avetsanga omundu wokhuyanza avashe okhumanya ari owashanje wuno wuli yatimana mukhonya endiena. Khumanya ari <hesitation> avandu vamenyire avundu fulani esie nalitsanga navo valalitsanga variena yani kenya shilakhuu nomanyile oli vutinyu vukenya vuli ni vulanyolanga owasho wesi ivuve vulakhuumizanga. <hesitation> oli nende omundu wa imani omukristo kenye wongose sana ava ohe kwa mfano khu khunyorire avasho <hesitation> kama okhukhonya avasho. okhuu mi mu- unde michango mulole muri wane nomulwale mutsie mumukhonyekho mumuyirirakho eshakhulwa mumukhenye okhukhula amalesi owacho na findishe mumukurirekho hata nafindishe muinjila fulani. mmanye mwalamukhunya niyo imani ili awene. Nolenjele kama ori avana vari amayatima vana vano kuvele mmakhono sanasana khulanyanga avandu va imani kama ori khuve avevuli vavo. wavaa ne yimani kenye ore no vuyanzi omanye ori <hesitation> omwana uno wasikala oriuri ne kenye emanye endi namukhonya endiana kenya mwongose hataa mulombe paka eshindu ori esacco ama eshama sho okhukhonya tsa avandu vuno muvuvi. Mlombunje ni muchendakho onyolakhova munyo rirekho nimurusiakho ashindu kidogo. Anni muvechesia avuyanzi vamanye vari taha ni khwalekha khuvere nende avandu vakhulame nyanga ni nave amani vanyela okhukhulinda muinjira eimili hapane ewe khumanya shosi shitsa evulekaal wo vuli shivula olenyanga okhuvukula olekavilanga mani wivilile ori uvele omukristo tawe omukristo shamenyanga orio ta omukristo shilalumanga owashe kenye shimulume yesi omanye ari esie nefwarire endi nanga’aranga nembira muvandu owashanje naye okhufwala kwafwarire khuno <hesitation> alafwalanga ariena mani alafwananga ariena kenye omanye ori khurira khuvere avana va nyasaye na avana va nyasaye vayanzananga etsisuku tsyosi vamenyanga alala vakhonyenanga nee <hesitation> mwa imani ivolanga okhuva omukristo no okhukhola kale kali kali lkai kavandika asi no khukhola kosi kalechesianha etsinjila tsitsyo nende ovukristo vunyo vuli ovukamilifu.